ईद सारंगी होदो ईद संगीत वाद्य तो, होदो आंगु आकर्षित लागेच। होदो चू खीमो बेरंग, होदो चू बारे सुन्चयो बेरंग आंगु जुडाव महसूस हाचिद। होदो चू खीखी ग ए ली चीज़े खीजे तुक ध्वनि, लय, अभिव्यक्ति। ध्वनि होदो वाली आकर्षित निच, होदो चू ध्वनि आंगु बहुत ही सुंदर रंग मधुर लागेच। लय सारंगी ऊ लय आकर्षित निच, होदो आंगु बहुत ही जटिल रंग चूनौतीपूर्ण वाद्य लागेच। अभिव्यक्ति सारंगी ऊ अभिव्यक्ति ईद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभ्याच। ग कल्पना लानतोक आंगु सारंगी बज्यामो बेरंग, आनु बहुत ही सुंदर रंग मधुर अभिव्यक्ति हाचो। आंगु होदो चू भावना ओ महसूस हाचिद। उत्साह हाचिद, रोमांच, शांति ग हने हने भावना महसूस लानचोक। शांतिपूर्ण अनुभव हाचिद।